إذا عندك صعوبة بالنوم بالليل أول شي حاول تسوي روتين ثابت قبل النوم قلل الإظاءة استخدم جو مريح ابعد عن الجوال والأجهزة هذي قبل النوم <hesitation> حتى نص ساعة لأنه تسبب لك أرق، حاول تشرب شاي دافي حليب أعشاب أي شي يساعدك عالاسترخاء. بعد شوية تمارين اقرا شي خفيف عشان تهدأ. <hesitation> إذا كنت تفكر كثير حاول تكتب أفكارك بورقة عشان ما تشغلك، الأهم إنك تصبر وراح يتعدل نومك بالتدريج.